Filaharan'ny isa misonga manomboka amin'ny aotry: aotry, raiky, roy, telo, efatry, dimy, egnina, fito, valo, sivy, folo, raika amby folo, roy amby folo, telo amby folo, efatra amby folo, dimy amby folo.